يعني فالنهار نقدر نمشي حتى <hesitation> خمسة وعشرين الف خطوة وهديا يعني في حالة- نكون في حالة جيدة ومنكونش مريض وفالاسبوع نقدر نمشي حتى ميات الف خطوة نض انو ميات الف هداك هو بالأسبوع كي تكون نشيط وتكون تتحرك بعني هدي هيا المشية الى نبغي نمشيها